Mawningol ñalngu St. Patrick. Irlande ina mawnina ñalngu mum ñalnde sappo e jeeww didi marse e kewuuji, e jimɗi, e ñalɗi.